اول شي راح اجيب مثلا اربع اكواب من الرز راح اغسلهم، و اني افضل انو اني اقلي اي- الرز قبل ما اني اضيف ماي عليه فراح اقليه و بعدين اضيف ملح و ايضا ماجي و اضيف ماي عليه على نار عالية و بعد ما يبدي الرز انو يمتص المياه بيه اي راح اي نوطي النار على نار هادية لمدة ثلاثين الى خمسة و ثلاثين دقيقة و بعدين الرز يكون جاهز للأكل.